لمن كنت سغير، لكن ما بتزكر احتجت فترة قدر شنو عشان اتعلم لكن ما اظن اخدوا معاي وقت كتير، لانو كنا بنلعب بي العجلات من نحن سغار، برضو كنا بنعوم في الإجازة لمن ابوي يسوقنا البحر.